دنیا میں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو فل <hesitation> دماغ دار نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا نام آتا ہے ڈولفن کا۔ ارے یہ تو سمندر کا سائنٹسٹ ہے، سگنل سے بات کرتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں اور انسان کو بھی سمجھ لیتے۔ پھر کوا چھوٹا پرندہ ہے، لیکن دماغ ایسا خرافی سا؛ اس کا اپنا کھانا چھپانے کے لیے دوسروں کو آرام سے معلوم کرتا، ایک دم انجینئر کے جیسا کام کرتا۔ اور ہاتھی کا تو پوچھو اِچ مت، اس کی جو میموری رہتی، ایک دم زبردست رہتی۔ سالوں سال بہت سارے چیزوں کو اپنے ذہن میں یاد رکھتا، اور اپنے گروپ کے ساتھ ایموشنل بھی رہتا؛ مطلب انسان جیسا پیار اور یادداشت بھی۔ اور ایک ایکزیمپل ہے چمپینزی۔ یہ تو ہم انسانوں کے جیسے ہی رہتے ہیں۔ ہاتھ سے کام کرتے، پتھر اٹھا کے پھینکتے، جو کرنے کا ہے وہ کرتے، گروپ میں مل کے پلاننگ بنا کے ایک دوسرے سے لڑتے۔ تو ان لوگوں بولے تو، اپنے آپ میں اپنا اپنا الگ الگ دماغ یوز کرکے اپنی زندگی آگے کاٹتے یہ لوگ۔